Yo angada ko mokhon bé koundougnana nabouré a fo guébé iyi kaman tou yo kha hakhilén tiya, aŋatou founbé hakhilé gantéye har gui kamman touwa a rawa rini fo débéri kota anga simana anta débérini wathia diékhé layi i kaman ntakini a na kéri, kha hakhilé ké yani kéŋa khayi kamma nke ntou, nké nké ayatou nanti kama gnana parceque adayani dommé, woulé ayi kaman tou, si ŋi kaman tou, <hesitation> a ga na gni angana gni rini anga yilou nkinéy tana a guidjimé na, ke nkha wouréni mané ké bé yiloun kinéye nkama gnani, a ya tou. Nabouren nkénké a senbe presque ayi kamantou. Yo hakhilé kébé gayi kenta kénganti tane, i da fo kita ina nkéri yimé, si layi nkama nkérini, nabouré layi kaman takini a na kéri, khayatou ké nanti kamagnani ay ken kentou.